انو اتحكم بعقول الاخرين ما شغلي هذا بس اعالج مرض يعني كلش شي حلو وكلش شي اشجعو كلش شي راقي بالعكس انته عتتعب على نفسك بشي ايجابي للناس للمجتمع الناس تبدا تحبك الناس تشوفك بعين الكبيغة يعني شي راقي يا ريت انو ننولو